Itako tena mahaliana ny fomba fandrahoana sakafo miaraka amin'ireo karazana hanitra ho an'izareo Indiana. Eo ihany koa ny fandrahoana sakafo amin'ny <hesitation> entona, ary fandrahoana sakafo izay tena oe betsaka tokoa ny iray andrahona izareo <hesitation> ao amin'ny faritra kelikely maso ao no tena mpanao an'izay.